اول وظيفة اني اشتغلتها جانت اني صرت مندوبة لشركة جنا نودي اغراض لأماكن و نسويلهم ترويج علمود هم يبيع- يشتروهم ، صراحة ما استمتعت بهذي التجربة لأن ادت الى اييي- فقراتي كامت توجعني و صحتي كامت تتدهور مرات بسبب ثقل الحقيبة الي جنا نحملها.